Momaqaldiroq paytida agar men samalyot uchuvchisi bo'lsam, yo'lovchilarni ruhini tushirmaslik uchun ularga musiqa qo'yib bergan bo'lardim. Musiqa insonni biroz tetiklashtirib, qo'rquvdan halos qiladi.